<noise> To mi hebi siiwtare asawere go'o mi siiwtan, mi waadan duggudu, Mi yaaran biradam, mi defan naymdu bodɗum, mi laaran video, mi yahan pellel siiwtare, se <hesitation> mi waala haa les mi nadana.